Tukwa-neiji, ajua-jei no'h muo'h-mu, mah-nyio-rixi, onyim, afu-wii-meyi ayah-waah nika-lei-na nyi-imime ingbafueh-meh, ahm-kpah tchi-tchi, ahan-juajei, uh-tchi-oreim nam-kpah tchi-tchi adu-tchorhn-meh, ahan-yui-kroh meh, akuan-fu, meyi ah-meh-ali meh-meh. abi-meizi, abah-yor, gbleh-gble, oh-nam-kpah tchi-tchi, abi-meizi abah-zi no'h-mu chie namah-wor-rah-meh. Ahan-bi-bu-zei-gbah ah-meh-ali-meh-meh, ohn-kpah tchi-tchi, ahi-tchor si-meh, ohn-kpah tchi-tchi adu-sor-tchornh kpah tchi-tchi aluan-hi-tchi-meh, meh-meh neeeh oneh-ku-kali marror, onia-haah, ah-di marror ejei-meh, aki-wuim kpah tchi-tchi babi-buh, zi-ko-onyi-ingbafueh ah-meh-ahuaaah, ibu-alei-meh, ayibi, meizi alah-jiji, alo'm ni-chwui meh aleyi-ah-zaji-ji no'-mo'mu ah-meh ali zopu ah-meh-meh, onua-ba-bah-kun, onu-kpah-tchi-tchi azi-kpah-meh, kaleyi-meh ahm-kpah tchi-tchi hanki-buzoreim ah-mah lei-lei, meh-meh nam-kpah tchi-tchi, mbua-zi alah-ji-ji meh, akia-dei abah-bi kleh Ah-keee-eh inyi-isom oru-aleh abah-bu bah-zahi, meh-meh-nia-nuhm kali marror-meh, ah-nah-na-mah ali-meh nor-tchorneije enza-nah-nah-meh-meh anyim, nini, chie-kor, enze-zen chwo-odi-dei, norh, tchor-neije, ino'h-go-go yah, meh-meh, oneh-kwo'h kali-marror oneyi-kwa-isi-marror nah-meh kei-jiapah. nei-ju-ukror kwa-bah gbaje, yibua-chwua-jei meh-meh nubuafu iwi-meyi-meh, mimi-zo'h onyi-yah-nah, ibuah-fua api-meyi, mimi-zoh onyi-yah-nah, miimi-enzeipah, inzei-tah, alah-mah-ginah-norh-meh, meh nuafua meyi noddshmuasi-oh-muasi-oh-muasi-oh-muasi oh-muasi meizi-alah-gban okini-zi, omuiyi ni-saaah, akpukpa, onini-sibi no'h muomu oneina-zi meh, yegra-aluan yegei, ayi-meizi oh-go-go yah mazah-akpukpa no'h muomu ntah-bi okpo azini-ihiri meh eror nyi-omuiyi mawiii Ideiri makwah, geni zoru, niki-ingbafueh alei-ah kanyi meh. akei-ni-bu zei-gba alei-tah, neina zi-meizi ahm-kpa tchi-tchi aleim-kpah nhabi meyi abah bah dei, mah-dei beipeim alamisi nah-mah yu-ukror norh-meh tahmah beipeim kpaah tchi-tchi aba-bah tah. ntah-ju-tchoreim yeipeim kpah tchi-tchi aba-bah nam-bua worah, nah-bu-buh-meh-meh akieje eitah neiju-ukror ibuahe meh-meh, meh-meh, meh-meh meh-meh-meh, onio-mah yah ayor onu-nie ku-kali maror meh omu-nyi ino-go-go yahi, aki-yah, tah-meh ehbah-bah nuhn-mah? meh-meh neku kaii marror meh gbleh-gbleh-gbleh neh kua-ayor kali marror, Ee-eeeh tah-meh, nei-na nah nah-meh, ma-dun ayah, abi no-go-go yah-meh mah-nah-kpebi, or-tchorneije enza-inam angbo'h ko-odi-dei kor-tchor-kpe yah, wah tchi-tchor meh-meh-dumor meh abi Angbo kor-odidei, kor tchor meh-yah onor-odide oneh-kun nah-mah haaah kalo-onyim, kala-lei ku-meh-meh neh-ku kali marror no'h dor-dor gbleh-gbleh wah nor-tchor neije nah-meh aleyi-ku, meh igbledei bisi-yah, meh maleim alah, zi-yah nia-yah ziakueim meh eije alam bah dii nor-tchor-neije enza-nah-meh akun-naka-kanah abi na, kana-kana, kiabiwuo-onyi, iwieipa abah mah-tah, kalasala mah-wueije adaleimnah, kal alin alabi neina nah-meh, meh meliafueim, iweinim lorizi, alenii ikukwom kalam-yah kali-makwa-la kokorbeh momah haah haguah, adua-eije, kalasala-maah ayenza ah-nah nah-meh, mah-yakwua no'm mah-yor neidibuim eireirim yah, mah-yor kun-kpio kwa-no'm onu-nah-mah haaa-agih nah-meh, akpebiyah koo'h meh-meh neh waah yenze chie onah-zoru-meh kah-yenze-yah, kana-nayor chie onoh zenze abah zoru? wah-zoru aguyah tah-meeeh neineina nah nah-meh malei-na nidim alabi kuneineina-nah-nah meh nah-go geni yorori-yah Wah-go yoru yah-meeeh, ali-zen-zen nah bah la nah bakaba bah-keeeeh nikana? bah-kpoi meh-meh yah, wah-yoru onor'h azoru-meh, ayoru-yah, akuan zini akeze-abi-ruku-ku meeh mah-nayor? noh mua-labi inani-morga ayah-meeeh manayor? ino-go-go akah? yegrepa-anah alizina eineina meh, yegrepa alagbaje niko kiii bi-yitcheiyi baha-kata no'm kia-bah-kah, aba-ba ha-ni-ni nei ndei-dei kpeiii yah, akie endei-dei kpei nohm meh-meh meeeh aleyeor beh? wabi-nyi abeh-pu abah-kajeila, akah kajeila ameh ali-meh tah meh-meh akuan-bah gbaje, nori kalo'h obabah pei-endochwuor-eipah, endo-chwor-onyi alia-juyu-nah meh, otah nuhn otibua iria-meh ingbitcho'hn abi-chwui, wi chui agutah meh-meh neeeh or-tchorneije ezeh ikwa-kor-meh, ah-you-tchi immeh alia gi nah-nor-nah meh or-tchor neije enze anah-alamah hagi inameh ino-go-go yah!! ino-go-go yah izi-alah ni-ino-go-go, yan-ze nizor-loza izimeh enze-ana alia nunh nah meh ino-go-go yah, tah meh madi mi momah hagi iji-ji tcha-tcha waah alah-momah yoh-yoh, kala-la yo'h yiso'h ezi, ki-jra ali-kowu, kiazi, ika-jra ali-kofu yah no'm-meh-meh abi no-go-go aki imimeh alia-gaha-ah-meh ah-yah-nah-meh-yah eeeeeh ala-leina nana, nuhn kata nan-li kofu-yah, yazen-nozar abuor-meh, yah-zen norzagibuor meh, yazen norzah gibuor-meh wahkah ali kofu-kpah abah-lome, wazi- ijrah akor-okpahe aho-ha-nyia-nini!! keh-keijei-ni oru-alia-bazi-kofu meh kebah-bleiyi-yah, keeh-keh-keh keh-keyi-chueije-yah eyi eijei nuah do'h-dii meh, aluan-di eijei-ah-meh aguh-meh-meh, eyi-kpah tchi-tchi, yah-dibwuiyi eijei, oneh mimeh alia-gamah ikunah tchi-tchi meh, onu-neina-nuh oniah-ahbah alakeijuah meh oyui-tchi-yah nika-la-leyi kpah tchi-tchi akaph tchi-tchi abah-dei-ta meh, akia-yor or-tchorneije o'h kpo-kpoi echaruah yah, eini-kpah naba-nuka leina- bah ah-deita ah-yah-zi-yah ona'h mah hagi na-meh Onyi-yah, eipaj-yah, eitah-yah, onah-mah heiba nah ahi-dimor-meh eeeh, akun bah-bi ju ochuwei-gu, tcheipah anh alah-yah nah-meh, kia-ka beh asoreiyi tcha-tcha kala-kpo akaba hafu tcha-tcha wah niaba kah, adei-ni meyi yah-ki siri ageh-yiri abi-ingo ah deh tse eina-nah, tah inkor-mor-meh ali-meh, oniebuah ageh, akpeeh-ingbitchi-akpo, ohn-nie-buah jwuah tchi meh ah-you-tchi yah kiebuor ai-nihn indichwui-yah kiebuor sinhi ni-chwui-yah, oru-alia deito'hn meh onu-meh akia-yor meh-meh-yah no'hm meh-meh, yebuor abi-bi-chwui, ti-nsi yah eeeeh akun-bi ju, kalei-endoch-weipah-ayah-eineinah, meh-meh neh-bu-buah deitah oro-yor-yor or-wor-wah izizah meh, onahmah ahanameh so-or-tchorneije enzanah-ali-nah-meh, ankpo-obu-tchi la-yah yomi-norn-gor kor-jwor-orah so-taht ki-imimor kpah tchi-tchi alei anh-yah-meh keini-nu kalie-nah bah ah-yah meh